Udem usokun mo diom mu enu me okunu mi kwe, utom esi nu oyin udim nu imo onumo nu imo osunomo eva magnese nu eni ona oyin nu ekein nu me kotu mam mu usokun so ekein, ekein nu ekotu mam mu ekein oyan usom ekwe, udem nonw ikpol ikpol ekein nu oso odum dor ekein su udem nonw udem udem nonw, ona udem usokun yor, nu imo da me ekue yor krese me ka odiomo suven. Okuru mo diom mu usow me, okuru mor diom mu enu me odumu mu enudu me nu ayi me, me ka mi nagne mi swenen mu enu baw owey omagnese owey, esi nu oso oyiye wor udem yor mu kwe oho nu me kwe udem yor goge, mi kwe kwe udem yor mu nu isom mu esi dor ini ekein yor mo ta mu adu, mi ma kei kwe inum nu mi ta dese inwin dor inum mi von udem na miva mi kwe iyi inum nu mi yaw i i miva yi yon banu ivom ekein yor iyi inum nu mi yaw ivi mi yaw vur imomini ewey iyor inum nu udem na yor ogo diomosumen mam mu udem na nu dame nu ayi me ekwe yor nu me ka mi yi tul la yor oyin udem nu mi wane sarveke mi ta inum magnem okunu mita mita ona udem udem onomo mi kwe ma nu tul te nu oso mo kotu me yawa, oso yor oderi inum nu ogo yaw men oyen ekein na me okotu mam mu usokun nu okuru yaw nu udem na okuru yaw nu oku baw nu baw nu baw ekuru nu ekwe, ekwe kor se ken eni nu mi na nu. Eni ka eyi tul la eni abo konu me kwe yor, udem nu, oyor esi nu oso okpeiny okunu mo yiye eni nu oyiye nu eni iyor nu imenen nu eni ego me kwe udem ekein yor, udem neni yor odiom nu eni bekeny me kwe inum baw, ebita me kwe inum baw bedi ona nu onu eni yor odiom mu inwin neni, eni yor ka eyin ewey mi oso odum nu baw ka eyiyan nu utom baw onuni owei odum usokun tuwo okunu udem usokun mo vur va vai mu ivom abi efufu ewey yor omo, eni yor ka oso nu odum nu eni, eni yor ka me kwe udem neni, udem neni yor mo diom mu ini neni, iyor imovu nu oso ova kperiken nu eni, ukperike oso yor akuru abo nu eni krese imomini ewey abo okunu me gidi okunu udem meni ini ema ku kwe, dor oso yor nu odum nu eni oduko mam mu eni kwe krese dor nu abo okuru oyaw nu udukune olav oyaw mo kie eni abo okunu me bie dor nu okunu eni abo okunu me bievegne yor, oyor okunu udem yor abo okunu der mo ta mu adu, dor igiriri gen nam mu mo ta tul oho nu oyi omemekine ekein ewey kre omini owe owane veke usokun oyo imu vu nu me mi derin so mi kuru wane veke enu ekein na yor mi kiri ta kwe udem ekein vivi mam mu mo tul te nu me ka oso mo kotu me yawa, udem ekeinyor me magnese imo me ka